Allô! azafady maharegny zah vao anaré akao ô, <hesitation> zah leha mipetraka avaratr'ankatso atô igny, ah ranonay akato koun efa roa andro tsy mbô nandeha ai, asa mbô afaka ataonaré edy azafady mbô mandalo hely aminay atô mizaha hoe ino raha tsy normal tsy mampandeha ananjy io, kô mety, kô raha mbô mety mba tongava malakilaky anaréo fao tegna mijaly zahay akato na rano andrahoagna efa tsisy.